Wa <hesitation> boo seetloo lii di karoot, suppome, ñàmbi, yooy yépp amut diw. Waaye boo seetloo yi nga xam ni moo am diw <hesitation> lu ci mel ne bene, ay gerte, yooyu nag ñu ngi génne diw. Yépp nag baax na, bu ci nekk rekk am na liggéey bu muy liggéey ci doomu aadama paska nit ñaar yépp ñoo ñoo ko séq; lu saf xorom, lu lewet ak lu am diw. Yooy yépp muŋ fa. Waaw different bi, li leen uutale moom mooy gàncax bu ci nekk rekk am na am na lu muy liggéey. Am na lu muy jur, am na lu muy liggéey, ay karoot <hesitation> yooyu amut, amut diw amut diw, ay suppome yooyu amut diw, ay ñàmbi waaw yooyu. Ñàmbi meew la am moom boobu amut diw waaw.